Oyi ro oma dɛmu o va eta'zini babe bera wure a ho konsɛrvura mu ma we pom-de-tɛr wo mu wo tomati wo mu wo pu'a peti-pu'a wo mu wure mi <hesitation> bu'atirɛ a we jɛ alimatasion nɛ